Maromaro ñy karany ñy sôkôla: -Misy ñy sôkôla mainty vita aminy ñy ronono miaraky aminy ñy kakaô. -Misy ñy sôlôla maintso mamy vita aminy ñy siramamy maro. -Misy ñy sôkôla ronono. vita aminy ronono na afaky asia kakaô avao koa. <shushes> -Misy ñy sôkôla foty. vita aminy ronono.